Iya so ngone mane ankia nanga singia kan jaga de wa roba to nako wa roba uwa kan nyawa eko la ankia nanga sinyia wa ofi- ofi pokonya nanga bahasa nege ja loloa nyawa ika de aje nyawa ina magae ngone ino nako ngone nanga sinyia ja torou nyawa ika kan nyawa tara mungkin ina magae cobala ngone womasmomana done nyawa lo ina magae bisa ona lo ina magae ngone lo wo sanang ona lo jo sanang.